. sá ánye ámá nèké isimà àwàwà ngwub, ányé átá àwàwà ngwub éti éti, ákpèké kpéké ngwub ò kèd <hesitation> ngwub ádiá étò, ádiá éto ádá ánsisi duk ke’ isòng ádè ádi nó ányé, ámá ngwub andèdè ntò mmi sà dé àwàwá ásinè kè mgwub ádé éti, mkpòn mkpòn <hesitation> añuñ ò ádákádá ámá ndidiá, ádiá mkpò, ámá dià mkpò. idià mkpò, idià mkpó ányé áké suk áná áyáná, má siák. idib ámo itáhá águòdtò ányé dè, ukuto’kud mkpó sé ásiò áduók bébèné kèd, idib ámò ádé nyáyá nyáyá ntòm, ékpá ámó áyaya èti èti sà ádé ányé, ányé idiáhá ámid ányé idiáhá ányè, ányè atòngòke, áfid ányé tóngòkè ákpé duk ndidia idiàhà ábá, unám ámó ánèm lkpá amó akpón, ntáng ámò ánèké ákpòn ntòmmi mi àlu, nyènkè ikáng, ikáng adi kpónnó ntom, ufukpò utáng ámò. ntàk ámi mmághá ányè ádède, ntáng ánó ámákpòn dé udòngò i furò kè ádu ntáng ádè ikigwó Ikpá idèm ámó ikpà ámò àchòng ntòm ikpà ámò ákèné achóng ntón, idèm ámò áké sisinè kè échid ádé ntókò ntòm, udòngò si didi álod ké ényòng, isine, ibòhò bóhó ntàng n’èké bò ke èkè gwògwò ikpá <hesitation> ámádiòng ányè ámà and ányè inièhé àkpó, sè nnèké mmá má ányè nták, ánnèkèké mmá mmá ányè nkámá ádède, ákpè kud ágwò sè bò nè ényè ágwò ádé itá itá ábá unám . mè mmé ánám utóm nsòng idèm ébo éché idèm águò émá èlòmo idèm ágwò émà ébò águò ádè ku usotaa unám nò anyé ekpu <hesitation> nò ányè ékpu ké ányé. áná taa ékpu mkpò inàmma ányè nták á ákpòng isinèké.